Faticu a parlé dë balli përché al e 'na roba che che fazu pa. Mia fìa a fa hip hop e dansa muderna, pöi a ie la dansa classica e pöi da nui auti a s'balla ël liscio. Sai ch'a ie për ezempi ën po li ün aut ballo ch'a së ciama fox trot, però d'auti cunosu pa